Daná kó dikidana es mucho niña'a kue diní ni dá ní, ni ñá ni- ni da'a ná tá kikuena esté <hesitation> ki kena este yukú kuixina, kuchina da'ana kuna no como se llama, <hesitation> kuana dó kuaxe ho kina doctor na kid koñá na kuñaxe iin pastilla xin nda'ana ku'a.